Ny fomba hanehoan'ny alika <noise> firaiketam-po amin'ny tompony izao <noise> ohatra hoe le izy le manaraka ny tompony iny <noise> ohatra hoe vao mivoaka ny tompony, vao mivoaka ny trano ohatra de manaraka avy ato aoriana izy, de ohatra koa hoe izy le misangisangy amin'ny tompony iny, ohatra hoe <hesitation> anipazana kilalao izy de alainy, de averiny eo amin'ny tompony eo, zay izao no fantako.